Ma ta nubunubu nene tsutsunu, pa nao pa kiu a kakao. Nan tsene nao pa kakao, ka ta nubunubu i pa kakao. Ka tsoe kai pa kakao, kakao kan voa kane. Voni po vutsuno os ka voni pa ma piana. Ka voa kane, pene to mi kikiu ka voa an, taim nene kiu vakav, ka sasasa nu en. Inu, ka an, ka betei. A nos nu, ka potana dar voi riko, kene tsun ka sasai pa kiu. Ka kikiu nu, ka ar tau rave kene vuts ei en vanu. Ka nai kora pa susuvu susuvu vakav, ka an ka va matopo korai.